أكثر نهار بيرفكت بالنسبة ليا هو الوقت لي نفيقو نصلى الفجر بعدها نمشي نقعد شوية نبقى نقرأ في القرآن وفي الأذكار بتاعي لأن يجى وقت فطور الصبح نعمل قهوة ونشرب معاه مثلا عصير نعمل <hesitation> كشكوريك بالزبدة وإلا كشكوريك بالهريسة و الدرة على حسب المود بتاعى وقتها من بعدها نمشي نقعد مع ماما ونفطروا نفكرو شنو باش نفطرو شنو باش نتعشو ولايني يجي وقت النوم